لعبتي المفضلة كانت عبارة عن حوض من الاسماك فيه اسماك مختلفة اشكال والوان كان مصنوع من البلاستيك وكان في الوان كتير شكلها جميل اصفر واحمر واخضر <noise> وكانت احجامها مختلفة وكان فيه سنارة كده برميها وكان في السنارة دي مغناطيس بلقط بيه الاسماك دي وكنت برفعها تاني كانت لعبتي المفضلة في الطفولة.